To pampo heedi layɓirɗam am pusi, ndiyam ɗo rufa, bo mi yiɗi mi tefa mo bo'iinta, say mi yaha mi nodda mo bo'iinta pampo ha waya mi biya mo pampo am pusi ndiyam ɗo burta, useni o wara o laara na am, o bo'iinana yam, to bo'iinay o takka, to bo'iinta bo o hoosa pipe feere o wara o canja pipe may.